जू ब्लेंडर वनू वे म ना ब्लेड जन लगी रनी य डिब्बा वन डिब्बा मा ब्लेड लगी रनी अंदर बठीं अ वे क्य वनु बिजली स्विच दे दियना आ बिजली द्वारा ब्लेंडर चलन च आ जन जथी बारीक पिष्यूण जथी मोटू पिष्यूण वे वथी टाइम आ हिसाब से आप वे घूमे सकना अर घूमे के आपो ऊ आपो रिज़ल्ट अफू मू ऐय जानदू